<noise> Ty fomba fiasa ty lakilosy amy famoaha feo. Raha io moa vy, le misy vy raiky kelikely zay koa gny anatiny ao. Vy kelikely iny zany, apaipaiky amin'ny tranony iny, amy vy bevata iny, la maneno amizay izy amizay. Zay ty fomba fiasany. Na i tarihy amy taly, laha lakilosy bevata rey, laha lakilosy kelikely rey i, apaipaiky amizao avao akaritsakaritsaky.